Zah ze tegna tiàko handramagna le hoe lasopy le hoe tegna hoe mafagna be le famboarinjare avy am- avy any kôreana igny le malaza be igny tegna hoe tiàko handramagna satria zah zah ndraiky efa mpihigna lasopy fa mbola tsy ary nihigna le hoe nenjare le malaza magnanjany; aveke amizay koa le negn'ny negn'ny Allemagne hoe malaza hoe tsy marobe fomba fa- fomba fandrahoandreo pomme de terre ka raha ataonle a Madagasikara baka tsisy afatsy hoe frity, avake amizay afangaro amy legioma, atao somary atao megnamegna kely aveo hors d'oeuvre fa aminjare akagny hoe marobe de tegna tiako handramagna hoe manakôry le fandrahoanjareo azy manakôry tsirony.